انا مذا بيا نروح نروح ما <hesitation> نروح في رحلة مع مع <hesitation> مع صحابي كان وحد شريك تاعي وقابل اصلا يكون شريك هو صاحبك مع هذا لو كان تروح مع صحابك تتمتع احسن، ما تعودش <hesitation> بيناتكم خدمة تقعد تنفس من الخدمة كي تروح ثما تتنفس من خدمة مش تروح وزيد تبقاو تهضرو في الخدمة وهاذيك فلان دار وفلان مدارش تروح تقصرو وتضحك مع صحابك احسن.